Yo teiyo ibuere yo-e kelong ping eh te iyo ibuere ko kelong ping teio te tepalive. Pa iama mang temang kegene. Koing yo kelong aneng tong. Nango tenang peleng ping nango kenong ping eh. Panoi touema kuausong, tone ma kuasong panima nango panoi mange kainete nete pai pel temah. Pai norong el temah ko mange ne, nete pai pel gonu nete pai pel gonu piga latu el gonu. Ko netene tepai pisa me el temah, konetene nete pai pel boge. Pisa meal boge, ko-e nango kinong panimah lo mango gobung pela ong. Nango kere gobung pelaong, kola yoto. Nango bonela pomong kolo kenong ping eh. Pomong kolo go malolo el karege tente ah. Ko-e tiyo peleng ti yo sengrong la-e, la-e, gona meo tong eh tie tikere mangrovi po gona ah, ko mang baro a gona kong ah, koti yo sengrong lamong eh. Kaivinogo el-eelgona me-a ping eh, ping eh maurovi po-a gona ko-a gona kong ing newpla tong e agona kong i mang bai mah me-a tiyo seng rong la-e Teng kaibino go oma ah pa iama tapi buere el-e mang temang, mang temang ibure tong tiyo te-e tepalive kong i buere mang pagoi geong ping e mang kenga e <hesitation> a te umbul an umbul liel mang yo tete palive mang temang, pati mang pagoi gore mange pagoi gore mange go rere lema kegiong popel eh, popel-e karege tente an tamong koio e kabino gol mo, mang temang timang mange pagoi gore el karege tente muge gokel mang tang, mange sombolo lelavu mange ta pagoi gore el karege tente muge gokel mang mange tapagoi mange sombolo lelavu. Timang kenga ma meng kegiong, kegiong, kegiong, koing omo peleng lelavu buove tong-en ping neng kolo-e genga pela-e tong ei karege tente ah. Mang genga ma soboio pela lelavu. Koing, mange, mang. Kegiong ping-e yote-e ah tepal mang pagoi, pagoi kegene pi muo uo kaniga. Kaniga meo el-e tong meo a neng gipaive mang pagoi gokel kaniga ingsie ingsie mang gigong pasiva leme, namang ibuere mang kegiong ah raive, mang kegiong araive tong mange kaineto ne mone, mone goge kegiong ping eh. Kege kaikai, kaniga meo, goge kege kaniga meo ah gulang gining gulang gengo. Koing neng keniong, neng banoi genong ping go rere, an, gulang kong banoi ah sie, mang pagoi ah sie mang sogel pie sagoi pel tevah a sie giong pagiva leve namang i buere mang sogel ve. Togi kegene mang sombolove, koing el karege tente ah. Neng genong ping eh, gorere le te kaniga raive genge ah tong teialive kong. Neng gene, gene te kaniga me roui genen, koing mang temang, mang temang mang pagoi, mang pagoi kegene pagoi eh. Tong eh pagoi pel mela moa i-e neng bonela la-e tento tanang ti renang mang pagoi togi mangpagoi bokela lamo, tong eh, pagoi bogela lamo tagi mang kigong palmemang gene ipine tong el mela mo-e uamo tong ya reo kigongbal bela mang pagoi temang Kegene peienging teialive gene te kaikai ah. Neng gene kaikai roni genene pekenging iyo keliong toge, toge te kaliave goge pagoi toge te kaliave kuogo pele buereve kuang song. Koing neng geniong neng banoi rone tekaliave ba noi roni pele beureve kuang song banima pelenging iyo keliong a teialive kogo ah, goge tombo eh, kanigs me-o nago go kegiong ping en kegeve tombove kuang song kuogo pela eh kaliave bo. Kiong neng geniong neng rombo kaikai, tong eh rombo eh kaniga kuang song me guono pela eh tekalive pe. Rombo me roni genene koing neng banoi geniong ping banoi moto me ah tong eh kaliave be ah banoi pel mela mo-e ta banoi leme pel mela mo-e iyo keliong ah gulang gongo gong go iyo ah. Kong neng banima mange gowall mange kegiong ah ulielmoi tong eh gema ge buere mang toge ulielmo Mang go-uwall geneng mang kegiong tong. Mango ka-e, kegiong ping eh <noise> go marking le tong eh, karege tento sole. Tanang gemang, mango koio kambinogoi mo. Koe tong mango gong go kegepomo, ka go kegiong ping eh tong gouwall ipo gegulang iyo keliong a neng tong gouwal ge ulielmoi mange toge ulielmoi peleng gouwall geneg mang gaiwai geneng kong mang tagekalongiveng rombo eh, kaniga me pelenging mang tage kalong koing mang tage kalong, kegiong, kegiong togi pa kago pilai le kaikai teng tong kago pilai le kaniga pa kiring pe m-m mangeiong ko tere koviai bel neng lemen, le kaniga. Uliel moi geniong ko neng rong oh komang iyo tong, tang kalong, tang kalong, tang kalong kake lane kaniga eiyong neng geniong rane kalong geniong, geniong rane keliong roni koing iyo keilong ah gulang tong Toge gonu mone kege po mo-kulang rone gonu neng gonga eh rone gonu mono, nrng ileng na neng gi paive. Na-e gokel mong ong kong sombolomong pel mela-ah tong eh namong eh, kolo eh, kambinogo el karege tente. Gulang banoi gulang rone gonu mone gene pelenging iyo tong oh keiong a ulielmoi tong nango tenang ah ko-e te gonu mono goge eh go-ual ge ulielmoi kagieng ge-e mang ah te gulang ah. Koing mang kegiong mang geling ah. Mang geling ge ulielmoi kegiong kegiong kegiong, kegiong. Koing mang go start bogela po-e po pogunonai bing mana ah biel reo, pa-e karege tente pa iyo keliong ping eh pa iyo kela kerege tente koing gulang kambinogo iyo kuang kaibinogo la karege tente mo-e tong eh po karege tente namang kegio mo sindaon mone na mang gega mon gegiong iyo kabinogo gulang kuang gambinogo Ulielmoi genge pa mang togeneng, kaneng rane kalong gemang peleng pa neng kambinogolove, neng ronge oh goge kenga ma song gonong ah. Tikati gulang genga ma genene pa iyo peleng pa iyo kaibinogo song ka karege tente. Ping ing eh mang genga mo gegoing, koing ma pa mang temang geling togi ge ulielmoi temang pia mong geling geligonuvu be kegiong, kegiong, kegiong neng rong doneng peleng iyo. Tong kaikai eh tage kalong mang tage kalong. Kegiong, kegiong, kegiong pa ulielmoi peleng neng geniong rong oh. Ko ti-e ah gulang me tang tineng teneng ko ti neng ka genga ma genene. Oro nete nelo. Nete paiva nane lo nete nauo la gulang. Kaneng genga ma genene ah. Kolo mange mana, koing mangeon mang tamang. Koto ti iyo peleng tio-e to iyo sengrong la-e, la-e ti iyo sengrong la-e karege tente ah, ting eh, ting eh kere, krismas mo-e karege be ngene ti iyo laikil neng ti iyo kolo kaivinogo el neng. Ko ti-e karege tento ti iyo to laikil lemo kang kang to e Karege tente ti iyo to laikil lemo kangkang tento ti-e ti-e mange kere manrovi po yugu tente, koing ka nang ta long kambinogo, ka ah yugu kong ti-e mo givong balvemo mo-e kambinogo ka-e, ka gona gong ing newpela. Nang toni po gona tang meo, ko-e ka talong kolo kambinogo ka manrovi po gona me koinging ka palo ah gona kong talong manrovi po gona me-o palo ah gona me kong talong ah tio, tio, kaibinogo oma ah. Koti iyo sengrong song l-e la-e lamong kolo kaibinogopel en taim mone ah. Ko pae te ka bolela moma, keliong pa iama mang talong temang ibuere, mang temang ibuere, koing, kumoi, kumoi geong a iyo, geong rong nango tenang mange kere mango ka mong ka-e manrovi po-e gona me-o ah. Ko nango kolo katamong panoi pel ah gona kong talong ah. Konang go kamong ka gorere lema, ah koing mang temang ibuere koing kumoi geong a iyo, ka mang pagoi gorong kulong el temah Kegiong gal meo talong, koing mo geiong amang tete palive mo ralvemang geiong rong, ko-e mange ne, nete ne ne eh nopal tente go ge pagoi gorong el boge pinsa latu aneng el boge, ko mange kere ne geiong a atepal kong gerong rong a tepal kong me-a tepal kong talong, geiong a neng tereng rong mange go tereng kamong eh pagoi gorong pai goi gorong el temah pal gela nipirive gal mive mo-e da mewe, koe goge pagoi gorong gegiong ah. Komang, koing mo ta geiong ah tepal kong talong me-a tepal kong geiong rong mange kere gotereng, ko guge mange iel liel gotereng lamong goge pagoi go raom palie, gonu tai latu meo el gonu ing e tulaling mo-e sieol, koe iyo te-e a tepal mang tereng pagoi ameo el boge mangeiong na ogareve koing mang tamang ah Mang temang peleging gorere ah mang temang go rere gegene, temang mang kegiong mang pagoi. Mang te tepal tente pagoi pel boge gol eh, gol kaniga ong imene iyong pele boge ing e konoge mo alve, mang gol maong gol ma el ah berogoi mantereng gol kaniga ong el a berega tereng gol me, mang pagoi namang ipang laboge. Kegene pelenging tereng genga a temela kapuo temela pa mong eh pa mong kolo temang i pa poto ma-ah a-mong ganriel ko ile mang ere among eh roneng o-mang itogo pel mong mang kompolo, koing mang tereng kaguol oh tigave mang tereng kaguol otigave kegene tong kong tigave gegene le mela gegene pelenging kaguol ol sie. Sombolove piti mela togi kegene pelenging mang kaguol kel rilvie, kaguol kel rilvie genene togi po rilvie gegene palgela rilvie ping ah-oping piti mela ah. Palgela rilvie, kegion tereng kenga muo, goru, goru, goru togi po muo kegene pelenging tereng kong polo, peleng namang tereng kege momang na ilatogo. Na ka giriving mang tereng gege momang ilatogo, na mang ipane la boge. Mang togi kegenen, koing mang tereng kong polo mang tereng kegiong ping pali kulung tang pel boge itogo kegene tereng kegiong, kegiong, kegiong mange tereng ka tombo ti-e ogareve, kagete la togo me tang mang tereng kigong mena polo kel mang tereng ah mang tereng kigong kege povine pel mela temang el mela kegene, kom polo giriving mang tuengeng kegene pelenging mang ta tereng toge kapisoa talong talong palikulung gege po mane pel boge palikulung mang tatereng kegiong kegiong, kegiong morovo ah sie morovo ah sie morovo ah sie iyo tevo ah ogare tereng tom boneng kegene mang namang ipini. Mang tereng urong kuong gegene pelenging, kegiong ping eh kalonang kongoe, koviei mo puonel ave bel neng pal genaleng opi pi ti sie ah. Urong kuong opa potoneng ah mang temang. Kaneng kegene kong teli kong teli neng ipi ti sie gegene, togi kegene peleng guoro neng ah. Mang tereng kenga a tepala opiko pi gah tereng togeneng ipane pal gela neng kege povine oping piti pala-ah. La karege tang tente ah. Nang ta long tenang mang tereng gerel temang ilatogo, temang ilatogo kenege mo ulo a-keneliai ah mang tereng ah ivah la boge, gelvela kenelie mang tereng geling el ve mange tereng kere olomang tang mango kege tong eh kege kaniga meo-e iel mange ka gegeve ituaong ituaong mang kege me meng isue mange tereng gege mang ta kom polo itogo mange ne mang talong kege povane talong palikulung mo ta long seiong mang tereng, mange ta tereng tombo ogareve tosi mang togeneng mange ta kege povine mangeging ping talong urong kuong ta pal gelaneng opine pitre pitisie. Pal gelaneng togi mage, kere guoroneng ah mange togeneng pal sela neng opine piti pala opine piga, palgela neng ogareve gitavung ah iyo teng pang keliong amo tong, ok Nango tereng keliong amo tong nango tereng kenong ah. Mange karege tente te kiono tamong nango tereng kinong pi buere. Vango tenang mang la togo meo isue ah. Ko-e nango ka tung tong le birongo magi na ero pankel ah latuvu biel neng ere naka bankel teve. Kang mang talong temang, mang temang gegene tereng. kom polo ah mang tereng kom polo giviring mangene mang tereng temang ta tereng temang la karege tente, temang temang talong long tago talong amang tereng togo talong mange ne, talong mang tereng talong pali kulung talong pel mo ta itogo, ta pali kulung ta tereng gegiong, ta tereng gegiong ta tereng tom bo ogareve, tom boneng mang ta namang ipine, talong kegiong ping eh ta uronguong ta pal gelaneng opi piti sie opi piti pala ah. Mang togi kegene pelinging. Tereng kong polo giriving ang mange ne lete touombe mang tereng gopel long mang tereng gong pel long toge ogareve palgela neng oma pel beregoi, pel berege. Koing mang tereng gopel long pagoi mang ulong keria. Kigong paipane la bage pa goi oping ah pi buere mang tereng pagoi, pagoi, pagoi, pagoi, pagoi Inamang tang pulu keria, mang ta long gopel long talong pagoi, talong pagoi, pagoi, pagio pagoi peleng namang ibuere mang namang ibuire genene peling kumoi rong biso peleng biso mang tereng mo geiong rong oh birogo ge tang tereng ginong ah muge tereng ero na gang riring ere ka gan riring muge tereng ah nango pinso pela neng ah ero gang riring ero le-ah latu eroh.